Karazan̈a fanaka ndraiky zen̈y karà ôhatra ze izy kobany, avô latabila, bibilioteky, <hesitation> fasiana kapila àby ren̈y <hesitation> eo koa misy latabila fasian̈a folera àby iren̈y pilakarà zen̈y, eo koa plakara.